الورد البرتجالي يعبر عن الحب بشغف وتسرع واندفاع، ويرمز اللون البرتجالي إلى إيجاظ الأحاسيس في النفس، لذا يتم استخدام الوردة البرتجالية عند الرغبة في إثارة مشاعر وأحاسيس الشخص الآخر، كما أنه لو أنه يحب جذب الانتباه، لذا يُستخدم في الإعلانات ورموز وإشارات المرور.